mido omap idha galore social media amni bana denogas hanyal adek dojo ngitiri sungulam diya nyalaw maharemat saye ko kabo do buran denogas mamma, saye ko doyan de denogas adek ko adek didi